Chini hatai kotor hayung o kwbangma gari ni brands tongo tei juda juda mung bo bongni gari ni mung. Gari swnamnai bodol ni motha rok ongka Mahindra Tata Maruti Renault Toyota Hyundai BMW Honda Skoda Volkswagon Audi Nissan Ashok Leyland Ford Tesla BYD Porsche Jeep mercedes tei tebo kwbangma gari ni juda juda brands rok bai mung tongbai o. O gari ni brands ongkha jotono hachal hachal daam ni borok rok ni paijaknai gari rok.